सबसे तेज जानवर मेथे लगदू की चीता च और लोमडी चा ई सबसे तेज जानवर छन। और तेज दौडदन। जन बाध च तक ऊ एक सौ बीस किमी प्रति घंटा से दौडदू। वनी लोमड़ी भि चा हिरन भी चा और सबसे कम तेज जानवर छन तीन उंगलियों वाला स्थाल चा और कछुआ चा ई सबसे कम धीमी वाला छन।